Ko koga'a mako guungu kowarə ma cha nə rəra bwunii awə kwa gu ma wul də na'a wula ma də larrə wula ma waksuko mamudə wu lə larrə wulə ya pii pigue ya maku pa'ana mu pə ku ya ma kuraku ya ma ku jur'a-kura-kura-kura- gue so bəra pat duləya ma bəndə kap kunu bə ka akingwe ya kmakan gula ya makuwa wəla-wəla-wəla-wəla-wəla wəl ma ga balə nunso nu vəra zonu vərarə wilwilə ya mu baigue iya ma huruwa pat wakanku ra-makankura-manwuruwa-kura-kura-kura-kura su malə wa warə nii daga lə rəgue wərarə ləlo wəra rə rjiesu anə pama taran ndzana'a bunugae kue rə rənə umba a untul le so kie so vera mu bə ya'a mungue le ja'a madə lara yamu də la rə hu mu ii na ma vandə pa'ana. Mu wal mudə lara rə mu dadə dung larə-dung, lorə dung larə dung larə dung larə-dung larə ya wu ii ko bunugue yə mungue ya'o mu irrə gən bərii ko wula gue nwisii dua gue ndzun wako ya ma geu iin ya ma wulungue jogeu nii ma wu loo ya ma wugue ban wala'a yamu ndzanwa tənka gonoramwa tə ndzan wa rə mudoo mupə oda'a mudoo-doo-doo-do'o-do'o bugue mukab ya'a buno wa ya'a-ya dama də ma lamki o kinə gue ya mota sii na geu mubə wuga'a ba mu yu geu bə yu wul siin kwa mə wuraguo bəgeu bunu biyakiin makan wana mu dung warə mugue wu la ra rə gue lokaci mu ndzul mugu wurə ya wu rə ma kiel pa'ana ma də la'aru muya geu bəgeu wasiinko sai ngamu wawəa ya mu dulgisa-mudulgisa-mudulgisa mu bə ka'a nii ya bubulmi-ya babulbul masu mu yən dəa pess sue mə wakə ləma geu ən tulorə makə lama songue musu kəla meyə songue. Suuk ma'a gug gue le ta wartuuru ya ma sugue ya mu wu wumpa na ya mu wal ngue paa mota de geu la ru de laru mude laru da-da-da-dua mu gaap ya buuna gue nubuu ma kii lum sana'a dua mu yu gue begue ndzan wa sa'ay ma kilum sana'a ma kilum ya deh na'a ya muduh kill mə ga akin gue ga akin gue ma wan kii lii ma sai toh pəpə ya muga bunugue kii lii ma pəbəya sa'ay ya mata go gari nyera mata ləl ya mata wuna buuna mə ii ra tu ra-ii ra-ii ra tura gen yadda mu ‘e o wun bəən kanuu gue sonkia wul di duoro kii lue mu sii nununbə a ngue bamgue ii re mam bə a ru maan gue wu gue ban tan ko ya ma ta təa na kpa nu a ru ma təa na ta-ma təa na ta gue nu puu tagaa nga təaa ga akin gue ya ma gual aruko ya ma wal aruko ya ma wal lue kəa lue ya ma wul kəa lu ya mu wul ngue a təng ngue. Wuna'a nugue ban bii raya'a nu wal barə banu gue ma guptu pa'ana ya ma kən wal turu ya ma kan wuna'a ya da'a mu wunni ya ma wawal ta'a mbə ya mamma ən bə nugue yama taku ko gogarə pa'ana ba səng warəa ii lu gou ya da malii nii mii ii rə lə kwa ma wagul ndzan watə na gunn akoya wu ngeu ngeu sss, kpa nua ya ma wal tə unma wa wəl gue mupa'a gue garə ngun waka'ana ərata'a makən ta warə ndzon wayəluu bata'a lii na'a geu ya bəra ku ngun bə panma gue mə ii a mii mə təm ɔ la məru gue yada'a nɗa badd turu bə buru gue ii nii a gue zə buwun sai naga'a buma wuluu akwa dədə muvu ban wu lamsii nu wa ra ndə gal na gabjə har wu nyana gue nda ku buga'a toh banu kuku buno biya bə bakii nii ama geu na'a geu kpa nuwajə mupa'a ndzan wa tur sən nuku wukwa mu gul ka nu toh ama ii rə siinga mu arrgue pat kuguk ii lamkiya geu yanda ma barə kii nii na'gue na'a ta tən ka nu ndzan ndzu kə bə rarrə. Wul lol ləya mpa'a liru uwal turu sii njun ngēn ngēn turu ko sii sue gban bullə ɔ su sii pa'a war gug du ndzo kana'a loh ɔgo būt nuwa kan lə na'o' ana ma ma'ani ii ko gugare solokimii ya'a wu gororow lamki ɔdəm biya'a wu rorūu yadda ma kən na lii ba ma ta lamki ɔ kina'a nya gue wu garə gug na gug sii ku gugga rə ha nata gue na ga kən gou yabo ta ga ba kwa sii wu rugue ba gəp kan gue balii dep sa'ay bulii na gugg sa'ay bulii kukuga ha ke gadda wama nugue bu gadda wama nugue bu rugue fəgui la maka kugor gue na ma wana'a ya bugue pugui ləbu wa pa'a anku kugarə ba ta ləluwal tu ru bata li na geu ya bəra ɔdual bə yarə səj ma bukan pina'a mma ru sa'ay na bukan pina'a mə na ya rəgue pat bap say say tarague bukan piin ɔvia'a yan piue go də lorə so ku kugəy da murginii kashi ɔrue yəra a na guongue ndzan warə kukogue bə pan ɔru əra nə kama'a ta kanga a kii amma. Ma bə geu ma bata yadda mu ka geu uyan bəri mbai ko a mə ii mə pya'at mə tə mere yadda ma gue na mal tha'an wa lə na a ba li na ya bəra ya bukun ya'a gue puka'ap kan gue mu gucwa belii ya'are gue belii benii lii na gukk sa'ay benii lii ku bii ya'a nə lii be mu ga'ap kan wu windi nyaru gue belii na bə sa'ay belii <noise> ku biya wa ma ta mə ii rə ta kama gue k gan chanwa'a mulə ndzan wa gueee anuwara wula am nə gue yaddda ba liingeu yəa ta beri kən na lii wəy ri mu ba kən lii rə ɔluwarə ya rə samma um bak sii bəga na bappii mə nən gue ii lə na gar ka no gue kərə gungun yadda nugue nəbr mə nə gungun ga kiin ga ama ya betan bə yadda nə gul ruhue tāan angum malə gue tan ii lāa ii nar bəən-bəən ii gue ruhu lam biin nia nu kam ban ba'am bi əb kpan wuru gaggan ii ləna vuru lii lung te ma rə jum belii pon gue kə ɔro ma səan gunggun mə niin kuyə damu ba ki na rə jum koro kanga bətam laru mbəra gal ngəra ya bərə temla ko da ya kəa. Tam bikko bə tam kannu na kan lamma ɔku pat gban gul kəay wa'a ama mənenga ii njun kanshi bantam kannu pat aru kpan nəku mando ku yadda a chə rəa yaboa nə boaboa numa amma ngba gue mujan gue a kiin gue mu dəlkə sai gue gi ya'a mbara mutar mu pə gue leb-leba yən buru kwa ya labu gue pəd du leb-lebarə wuku tam ya ra tabara tam baii pat ku ya ma ta kun nə mbəi da mə nə gue marə kiin owu mara kiin ga ya wai k ra ma'a a gunn a leə ii na rə ma ku mugue kannu amma lam amm bia sa'ay nu kum ban ban'n biya ma gue mu makini mujun ka'anu mutum ka'anu ya am mubul ka'anu ya mu du'oru larə pa'an ubauna ya mu wal ku pa'agul. Mpa muwa gban tun unn toh sii kanə kanə bəri siongue lampi ɔ lələ ləga ama yamu a'ay ya kangal lamna pəə ɔ cəcə na gugar ku na bəndə kap na bənn mu bandu ɔ cəcəw na lamki ɔ kam kina ama bəa ban sa'ay dubbdə sii gue mu ubanaru pəə ɔ cəcə ga'a kə lampi ju kamna vu jə lamga'a domin ɔ mu won pə ɔ cəcə sa'ay mague ya da murku geu nii mu gue ko ga kii nii yadda ba ləngii ya pəta geu rə put ya buku ba na'a gap kanūu ban ya gue an abu nə ya ru gue belii ku kugga belii na gugg sa'ay ku kuglo am ta nabda yadd ma rə gue pat ku gap lamta'ana bəya ba nə gue nə sunkii yadd ra lamm nii ana vəndə ya a rə vəndə wun nə rə duk.